A na chechana ndaxra jma nchitse porque la thina ntho uxinthala tijma ndula naina tijma nche thexru tje nthu thanda thana ba juna nchixi yela tha thu sexi'e tha uxi'e tsangela para tsi xrutexie xra ntha xruthe tja tha ndasingi ndu chjan ndula mientra que xinche nchise ja the thasima nchitsje la la thantha ntha nthu ndu chandula pero ntha tsuchjan ndu thantha ts'u jma nchitsje nda ts'u jna la tanda tsang'e pero ndathi chuchji jan tanda sange ta tanda xuthe je' jma nchisela tha ntha uxigo la nthu nduseula nthu ntha tsank'e gula ndula hasta yo ba tjetji'a pero xie hasta nthe'a hasta thaxru thethu nth'e xruin ni porque ya xi'ie ya nja ya jma nchetse'ia gunlandu yaa yaa ndaxra che che'na ora ndaxra ndaxra jna jna thi jna guajillu o thange yo jna nduu ixi thu tse'ia tjsu chaina tse tsi tsucha tja utja sank'e saya tha tsusanyo tjasangiia pero tha tsang'e chi clavu tsang'e chi a xra nchijni nexia jnia nexinxin ngie jina nge lo que tha tje nji ba bajon ba xruxre nchexin ntha thina nixi na na geian jni ngeian jina cha ndaxra jnandu para la tsathu ndaxra jindela uu yala baya cosa the ngi jna'ia cosa the'ie na pero nchexi medio tangi la cha'na pero ntha uxi'ian'. <laughs>